Gjatë javës dërgoj shumë imella t’punës për shkak se kom shumë punë. N’javë muj me i dërgu 15, 20 deri në 25 imella t’punës. E personalisht unë dergoj 0 imella, nuk dërgoj asni imell personalisht për qefi, krejt jon për punë.